Fú bbalè dho à jì mà bbú ddiy ma cha mí zòw nì ndrǔ ró nì à rà ngu jì nzǐ mà déy fú bbalè thíy pěy ì dhí fú dhi ró ya mà pěy fú bbalè thiy fú bbalè rà dhì děy nzá ì dhí sâ kâ ní à nì jǐ mà déy fú bbalè nà ddí ddìnga ó gbè cha ddi nì bbalè ní à rà ley ndrǔ jùw rà dey ddì bbalè ró wá

Li djòkpa dja ddadha dja à nì ddìli má à ji à shǐ nji dhǐy dè nga thìdha mî bba ó nì à dhǒ lò ma cha ndèy shì ra ndèy njèy bba ó nì yà í ddiy tuw kpàdha nì nyi kpa tuw má ndèy rà ddadjò nì à déy lǎní fú ddiy chú nì jǐ nji à dhǒ ndey

Dzá nga tsùwdha nà dza rónga kpàdha nà

À ka mà nyá do ndèyli ò mà dhǒ ya nyi tey fǔchú ní lò tsúwba ní nì li dho nyi ra fú tsuwba jì gòw ndeyní mà gǔ fúli luwtey nzǐ fúli ddǒ tsuwba rónga

A lêy itsś mí klôw nì rí à nì bbalè dhí ddiy sǎ à lêy dji nì ngǎ cha ndèy dho mà tsotso kwo má ndèy léy màdhí ddiy à déy ndanà lǎní nì

Mà ú dda sàbúnì nà mà ú mà ró rù mà vǐy chì mà ró ddu kodjò ró mà déy dda ú tdení à bbú lǎní vi màdhò tdení mà chǔw lǎní vi

Ma léy nì mǎngá bba ó nga déy lǎní tsùwdha nà ya ma tsùw à nì lǎní ma pwo nì pwò ní nì ddí ney ma kla nì dzánga ney ndaní mǎngá bba ó nga njǎ ndèy lǎní

À léy nì ji kwó nì nzǐ à léy nì itss ká nì pbǔ à hwi nì màdhí nyû ddiy ò

À jǐ mà bbǐ jùbba............. à ji ya dji ngú ro mà ddǒw tsúw mà dhí nza ò luw

Mà kwó nì mà dyási mà dow nì ndrǔ nà mà rà màdhí ddeydha bbu mà rà ǒnga mèy cha nzá à kâ mí nga óddù mà rà bbà cha ŋà à kâ nî mà rà dhǐy njèy ì ní à kwó mà tsotso màdhí tdiytdiy ní lò ó ya nzá mà djùkpa dèy chěy ro

Ya nyi bbà ndeyli má ndèy njèy nyi dhò ngǎjìní nì nyi rà mb kwo mungu dèddù bǔkù mungu mí ddí nì tdrǎ nyi bbǎ cha li ma ndèy njèy nyi dhò ngǎjìnì li dhò nyi bbǎ dòng fúddiy dhò à nì jǐ mà bbǎ mà dyási dhò wá

Ji béy nì màdhí nyû bbiydha tuwtsò ó nì tde nì klǒw aksident bbalè chuw nì tuwtsò ó

À nì jǐ bbalè wá lǒ dhǐy à lè ka njěy njí li ró 'wíy nì nà ka ǔw Yesu à déy li thíy ò à lè ka bbǎ ngǎjìní lò fú fúnì mà ngéyní mà nà wá rà ley bbalè rà dey ì jùw nà ddì bbalè rà dey jǐ nà bbalè rà dey lǎní li kàó

Děy nzá ma bbà ma tsá ngá dza bbùbbú nga nà ní ma tsuw nì dzánga ma ta nì dzźtsò gbělé ma ra nì ma nì ra mí nga ò

Mà dho mà dhí bba tsotso kwo Ddrà mí lò tdràdha nà màdhí bbalè dho à dho màdhí bba tsotso kwo lanà ní ràdha somu tuw ò luw ní mì tuw ó

Ma dho tdrà à íy gò ddùwnì à léy ddùwnì bbiy à bbú nyǔ'wíy ma cha à dho ndanà nzǐ chaní ní lò mà dyásì ó tsǔwtsùw ddu djúddù tsùwdha fùní nì nzòw kà à mba nì ngǎjìní lò bbalè kà ó à rà ngu jì ma dhǒ à dho à íy ddùwnì fǔnì à léy mí ddùwnì gudjú à dhǒ ddùwnì dhò lò lǎní nì

Djǎ mèydha nà, dzz pèydha nà jǔ kúwdha nà, sǐmù òluw, nawusímèn bbúdha nà redio òluw áẁ wàsáp òluw

Li dò njèydha à tde nì bbakǎ li jì li dhí déydha bbakǎnì, li dhí lò tèydha jì bbakǎ nì li dhí lò tèydha bbakǎ nì fú lò nà nfú nzòw ra nì pbǔw sùkúl ò fú nzòw ddí ji nì li-dò njèydha

Ndrǔ dho ligwídha mí nga pù mà kà ó ma ndèydho màdhí bbalè nyúdda pù nì ndrǔ dho dhǐy nya yaddá nínì nzòw dho ndrǔdho màdho ddiy djì ddey mbà cha ngǎ ndèynì mà kàó nì màdho chùw

Ddì à dho ley ma dǎ cha nzadha òluw à dho ley mà jùw dho djòw Ddrà mí lò à léy nì mà tsi nì níya lò rà shì ney mà ró Ddrà dho mà pa ney ǒnó ddù

À ji nyi rǎ fúli dè nyì dǒw fúli nà ddǐngǎ nyi dhíy fúli ddudhò nyi ná njěy fǔchú ndeyró nyì sí nyì kǎ lò

Nzá nà ndrǔ tá ì swǎ nzá nà ndrǔ rá fu dhi chùw ndrǔ bbǒ ì ró nga ndrǔ rř ní nga cha ka nì tdrǎ ì dhò nì lò djú ddù ndanà ndrǔ dhí ddu ká ndèy ndrr

Ma ra nì ddǎwà dzà ò ma ra nì màtsá màtsá djǔw ddey ndaní cha ma chǔw ndanà ya à njèy ndèy ŋǎchú ddiy ma dhó ddǎwà lòw ya ngǎ ro ke madho ra dòw díya shú ní nga ò ndaní cha ma bbǒ ndanà ddu nì ra ndèy njèy ndey nì ma ró nì chú ràdha ddǎwà dzà ó nì tdè lǎní

À kà mà bbǎ fú ndrú dho mà djów mà rónga mà měy jǐ sǔw mà vǐy fú lò mà ró mà rr gbè nzá mà rr ní lò ní chú ndèynì à ngǔ jǐ mà kà ò lǎnà ní déydha nà

Lò tsìdha ngéyngéy ní pbúw ró nì à léy lò má cha ndèy shì rǎ ngǎjìní ka lêy nyi mí pbúw ró nì nyi tsi děyddù ní nzá fú lò vì ndèy njèy ní gbè la ma cha ndèy nì rǎ nyi gbè ndrǔdjá ró nì ndrǔdjá tsi děy nzá mí la bì ndèy njèy ní

Bbiydha tde nì klǒw ya mànì dji mí bbǐy ó ro nga ngú nì klǎkà klǎ mà njà aksident tde nì ney tuw ó ya dji nì kwó ro bbalè chuw nì nyû mí zòw ya dji nì kwó mí bǐy ó ro

Ngíssdjú nga mí nyû dzzdjú ma njey nì í lò ma nyǔ nga ro ma ɦíy nì ngbír ɦíydha ní

Ka rà fú nzòw gwiy nà ndrǔ kà ndrǔ li ì jùw ndaní ndrǔw tsǐ skul ní ddu tdrǎ skul ngbo nì nzòw ŋàní ní skul léy ní ka chuw ní ŋà ní ní nyǔ'wiy djì à rà ngu jì fú nzòw ka ddów ò ní ndrǔ ngú ì dyasi dè ddìnga ó ndaní ndrǔ déy nyǔ'wiy nà lǎní nì ma cha ì dho Uganda tsotso kwo nì

Njàddí sâ nà bǎsì ngbo nì bbalè tuwtsò ngǎjìní nì à léy nì mùtùkárì chey nì njǎddǐ ya koko hwû ndèy ro ddí à chey nì njàddî mùtùkárì low nì kàss à béy nì ndanà bbalè wá

Déydha ngǎ ddiy ní nì sa nì bbalè à léy ya lò shì nyi ró ro nyi rà mèy kpéy ngá ddiy nyi mba fúlò kà ó rwo nì mî à ngu nì bbalè viy ní à léy nyi djòkpanga sa ndèy cha lo ma kà nyi njěy chěy ní nì ró

Ndeyní ka tsǐ ndèyní nyi tsǐ nyi ní dhi nà ddí á wù ngǎ ya nyi nì ndanà ro à jǐ nyi njěy ddu ya nyi nì ngǎ ndanà ro à jǐ nyi déy ŋǎní ní nyi bbǒ nyi ró nga ŋàní ní mí lǎní nga nì fu

À nì lǎní mà bbú ddǎwà fú nzòw dho nzánà dhi lǒw ndrǔ ndrǔ dhǐy ì rónga vukávu nǐ nà ndrǔ kplǎ déy klǒw

Ndaní cha à thǐy ndanà lǎní deydha li kàó à le ndaní ndrǔ ddí njǎ ì nì bbalè nzá ka gù ndrǔ ddudhò ndrǔ dho ngu bbakǎ ìdho lǎní lò ddí njèy ney

Nzanà à mbǎ ndodha mà kà ó nzanà à mbǎ ley mà kà ó nzanà à mbǎ ndrò mà kàó

Lò nì ngú nyi dhò tǔw nyì dhí nzòw ddí rà rà somu ò nzǐ litsìdha bbalè nà nì rà tdè ngǎ déydha ddì nì ddí ra tdè ngǎ tdíytdíy ní lò má ndèy nì ndèy njěy nì tsì dha ddí rà tdè klǒw fú nì zòw rà ley ní ddiy

À dho ley ngba dho ngu warrí ní à dho ley ngba dho ngu njày ndów ní à dho ley ngba djòkpa nga dho ndèy sà à dho ley ngba djòkpa nga dho lòliyà lòw ddíya nzǐ

Ma ra nì tsúw-dzà djò ma ra nì ma ró jǔw tdey ma ní ŋà ní nì dhi jì nà fúnì chú léy nì ndey ma chuw nì ma nì màláríyà nà nyò ko ma nì ngéyngéy ní dhi jì nà má à kà ma chǔw ndèy mí ddǎwa nì fúni chú rà ley ndèy mà rà tsì ma nì rǎ ma tdey ddǎwa-dzà ò

Ndrǔ thi nì bbalè jùw ì ǔw ndanà Ddrà mí lò ndrǔ njey nì tdôw mí lò mà tdôw mí lò ya bbalè dhì ro à le ndrǔ nja nì ní yà shú nga tsùw bbalè thíy ó lò tdradha nà bbalè dho Ddrà mí lò tdradha dho bbalè dhò

À léy nì ndrǔ tsi nì ndruní lò à léy nì ndrǔ tsi nì pbúw ó lò à léy nì ndrǔ djùkpa ónga pu nì ndèy

Nzǐ à léy ngba ró jǔw ónga déy shú à bbú klôw ngba dhò ngba dhǐy lǎnà ngba ká yǎnì djà ddí njù lǎnà ngba dhǐy lǎní dhìydha nà ndèymí lǎní klôw nà

Meya cha ma pbonì bbakǎ nì mà pbo nì ndrr̀tsś, mà pbo nì ndrr̀, ma pbo nì towmbù, mà pbo nì chǒ, mà pbo nì djòw rónga bbakǎ

Ddrà-dzà rà mà jùw shu à rà ley màdhí cha mà nì ddey tǔwtǔw ní nì lò mà rà ngu fú lò ngù ddíyà bbò ní lò ní nzǐ ddí mà rà ngu tdey fú lò djú ddu djúddù Ddrà mí lò má cha mà vì dey rř nì à vì dey mà jùw shǔwò nì à nì ley ddíyà cha kà ndèy pěy ndèy thíy nzǐ ddíyà à nì ngu pěy fùní ní

Ma nì mèddá na ma djuwdjǔw ní ngurá na ma nì kwí nà ma nì làli nà

Déydha dhì nà rwo nì mí lǎní nga à nyá nì pbúw tey ya nyǐ ngá ddì nì ɦìytss dhì à léy nì ddì li ma nì ney

Li rr̀dha, li-tsò djúwdha ddì, ddì nì lò tèydha, bbiydha ddìngǎ ngǎ ndèy ó ndô ní